Mananamana- manana namana maro aho eo amin'ny fiarahamonina misy zahay satria amin'ny fikambanagna magnana <hesitation> efatra ny tegna akaiky anah indrindra mba afahantarako hoe <hesitation> mizara hoe zao hafaliana, alahelo raha karaha zay, problema. Fô ny taonan'zareo magnodidigny eo amin'ny dix-huit hatramin'ny vignt vignt-huit eo satria agnatin' izegny ny salantaognanay tsiraikiraiky satria amin'ny fikambagnana ao maro ny karazana olo mitovitovy taona amin'ny tena, mba afahagna hoe mifampizara ny fomba amampanao, ny kolontsaina, ny <hesitation> zavatra ataon'ny zareo amin'ny faritry misy zareo, zavatra mampidibola le karaha zay.